Wee helikya fooshi wei ni ungaa utre kama ni wetirima na nani weshiye inamn doko. ukaheiya na we ukamanimba au kolya nifongosha